<noise> ata bae daku cuaca ce indonesia ho gah manga sua lena agu dureng. <noise> Eme dureng gah one mai wulang wulang mei sampe wulang sep- september le ngance kole sampe desember le. Biasa'n ami eme natal agu tahun baru leng kole dureng mese. Eme nggo'o biasa'n dami awo mano gah tempat loas daku biasa'n dureng ami gah toe ma ngance pande apa apa, kaeng kat bone mai mbaru, <noise> cait awo ami laseng kole <hesitation> toe ma danga keluar wae. Jadi'n gah haer nggo gah mesen keta bo usang ho'o gah kudut ami nganceng tampung wae kudut ngance cebong. Eme musim lena gah ngonde'n kole, ai leso mese eta mai jadi'n gah leng keta kolang. <noise> Biasa'n kole gah eme lena ami leng keta kawe wae nai koe'n keta kawe wae, <noise> ali gah wae pam dami toe ma danga keluar. <noise> Laseng kole gami gah ngo one tiwu <noise> manga keta dami ca tiwu ho'o <noise> ata leng kole tadang one mai mbaru dami'n. Tapi gah ali toe manga wae one mbaru dami gah ami ca keluarga harus ngo teku wae one tiwu hitu. Cai one tiwu kole ge kaling do keta ata mano ata beo dami ata teku wae nitu ai cama'p kali kami sumber wae gem, jadi gah ce beo teku nitu taung kami. Poli hitu ge poli hitu ge selain teku nitu kole kami gah manga kole tiwu bana ata remo ruis agu mbaru'n, tapi gah wae gah wae saki. <noise> Ami tidak mungkin teku wae saki hitu pengaru wae so'o kole selain kudu cebong dami situ kole nganceng kudu inung dami. <noise>